Ny fomba hanamboarana tsindrin-tsakafo mahasalama nefa tsy mampiova tsirony, ohatra hoe: katakata hafaka atono, hafaka andrahoiny, hafaka hoanina izy masaka karaha io foana, de tsy mampiova zany le tsirony.